Menurut ngoji nako inomo tradisional yang paling to magae manege ma romanga popeda, popeda mane kai sinoto dika. Moi popeda tumang de sinoto popeda sibi, tapi popeda manege yang paling to magae wa ojomo manege popeda sibi yang i jajarese, popeda sibi manege jo ojomo wasi hode de naoko, si hode de sibi, bole, gauku de dabu dabu, nako wa ojomo popeda manege dema kua kabur ika nage lebe i jame, manege manege inomo tradisional yang paling to magae.